<hesitation> Azafady fa anao mipetra eto fa iao misanga iao afaky mahadiny misanga fa anao efa atrika sy madiny misanga zany sy manino fa afoiko mana- ma- malalaky ty plasiko ty eo anao ranga mipetraha eo fa avelay aho mitsanga.